बहुत मेलके जानबरभर आँडा परतियाँ । आँडा बहुत मेलके रहता जेहमे चिंरैंभरिन आँडा, सरिसिरिबभरिन आँडा, स्तनधारीभरिन आँडा, किरमाभरिन आँडा यदि हमरे आँडा खैना बात कहबो तौ हमरे चिंरैंभरिन आँडा खाइसिकत होइ । काहिकि यि बहुत पौष्टिक रहता आउ पोशक तत्वति भरिन हम्मर शरिर ओहके बिकासके तिहना बहुत आवश्यक है । मुल औरे कुछ जनाबरभरिन जैसेकि स्तनधारी, सरिसिरिबभरिन आँडा खैना हम्मर शरिरके तेहना उतना फाइदाजनक नाइ हे । काहिककि इने जेहेर या बिष निकरतियाँ उहिमारे हमके अइसन आँडा देखके खैना चाहि । आँडाके रंग कहबो तौ बहुत मेलके हैं जेहमे लाल, सेत, हरियर, निला, कबरा चितरा, हरदेर फेकुन रहतियाँ । <noise>